بلینڈر کا ہے تو مکسی جیسا رہتا، وہ جو بہت آسان ہے۔ لانے کو اس میں جو بھی ہمنا یہ کرنے کا ہے جو بھی۔ ہمنا <hesitation> مکس کرنے کا ہے، اس میں مطلب جو بھی ہمنا۔ مکس کرنے کا ہے، وہ سارا سب اس میں ڈبے میں ڈالتے۔ مکسی کے ڈبے میں اور اس میں ڈالنے کے بعد <hesitation> مکسی کا جو سوئچ رہتا، وہ آن کرنے کا۔ پھر وہ مکسی سٹارٹ کرتی، اور پھر ہمنا جو بھی <hesitation> ہمنا ہونا تھا وہ ملتا۔ مکسر جو ہے ابھی آج کل ہماری زندگی کو بہت آسان کریا۔ تو پہلے کی زمان میں کیسا ہوتا تھا۔ ابھی سال پہلے بھی ایسا کیسا ہوتا تھا <hesitation> تو لوگاں ہے انھوں گھر میں ان کو پتھیانک کے اوپر وہ پِسنا پڑتا تھا، پر جو مکسی ہے <hesitation> بلینڈر جس کو بولتے، وہ انسانی زندگی کو آسان کریا سو۔